Creu que los pecis puein comunical-si ellus i ellus. Un ponel, angunus pecis múan de colol pa muestral la su hiel o pa una pareja atrayel. Tamién puein hazel ruius, comu casquíus o pomporitas, pa comunical-si con sotrus pecis. Amás, el anal en bandu o el hazel cuyas movicionis al tiempu puei sel una horma d'endical qu'están en almonía. De chica teniamus un aguariu i craru, pos una s'entretieni.